يوم قررت أتكلم قدام الجمهور لأول مرة, <hesitation> كنت مرعوب, بل مرعوب جداً, بس لما خلصت وتنفست الصعداء يعني, حسيت بفخر كبير, كبير مرة, وكأني كسرت حاجز كبير بحياتي.